Adadakaghanzancha zabimgharchka kwakwara agmaghu halichnaach zala maniwha dak skina ikatakine ana kwarakikwarna kaghankwada manhakure amma baghndachga bainagh zga dadnagha zan bakaya yardikava kakda huchwahalan banja dawufe azəakuzəa laənada huchakava hucha dalil chuwichaghai walicha awi ghigh ghighva wali wiva kawuddaka ndikaghsage gahugana hungane ngawayigh wai hnivau maniwska pəu skada sawil mba kakda zamta zal chka nazabi rvichka dakada dathakghambamcha nagha to nghaku kuza da pəaki pəa yauwe da tgakitag kfe da thadka thaəa amma mtazala ska zuwa nga pəakipəa yauva ngawiva sghichane baskuwaldawalka mchaha awika waiva ba. a kəagh naghche ba. a lahchka ba. a mcha basubaska anakiha gole walicha yardakigh skiski hni goliva gabaighu zga dadghuwa skiskecha baghammba kakada wura njəigh njəa chkana wiyah skiski manakimangha maniwska kada kaəka kəa to doli rvighnaghda bazile. To askandava wiyah mandamanan baighuwa chkana ahaz vjire azvjir zgun vokchka ai skarwa mamankana kuəa madilkjadam thirch dadnagha wanwe ksada kwara achikwa ghanisane njgirnjak karve wiyah ngadarsag nganan baihsire wingadarsagnganan dadaghsire maniwha askandava avaithirga dadahsirche avjirche sghikwirnaba gurva ido nichavjire hazwudna dalga nina kuəil chuwadna kwara ngan rvichka sildaidaiva zannəa thaghulakcha juza zalva maniwhasta dukda haka gole chaguwal dukiya skacha guyawud iyalwa kukna hinasana ngan wiskna kwaraha da dva vama to vaədavaəta ghalnasana sabida skina gatgattamba hahasta ingaba nai skina gatagatta wudambe sine ghalna sana ngakakwaraha ghuwirra hava to vjir zgwan chka dadamaguila vjir zgun chka <hesitation> laənacha kwararikwarka azdaf naəchka laəcha kwarari bainagha laəcha kwarari jijnagha. Laəcha kwarari bayaghbainagha zabaiyagh dadnagha azdafa dadghidamagha nichvjira da ghila aghilikaftwirta skarwa dahuilka us liling ska askandav gole zga kaghgole aghilkan ngsage amagwilkaghan saga to ngavjiranghagh da magwilchiva əeh hazbaya əeh hazdad aska ndava kavjir iyalam tkatka sine kwardakwarwud kwara agamna mawuda chkan tamva bazanna maniw zgha muwiyahni ana sau chkanai kaghche yardkazzalvau gabaidad bakayau ngarvigh nagh yardivau zalchi gole yardavau sihna nahcha aune kagadadghsir zgaga bayahsir haənaf wud zgaga bainagha zgaga dadnagha ahastacha barban wud iyalwa aya sirna cha hi il wuda chkana iyalwa tamva aisirna asausag t'hankali t'hankali sirna kwarta kwara azbaicha baghaya aidad baghiba dada kaghan baghi zalau aghjugsagva ha halna dada dadn baghi zala aghjun ngsagvaha ghalna